ମତେ ଲଗେ ଇସ ସାଲ ସବକରଲେ ମହତ ଅଚ୍ଛା ନହୀଂ ଥିଲା। କରଲେ କି ରେ ଲୋଗଡାଉନ ଆଈ ଥିଲା। ଇତାରୋ କୋରୋନା ଵାଇରସ ଭୀ ଫୈଲୀ ଥିଲା। ଜୋ ତାରୋ କୀ ସବକୋ ବହୁତ ମୁକ୍ଷାନ ନହୀଂ ଥିଲା। ନହୀଂ ନହୀଂ ସବକୋ ବିମାରୀ ହୋ ଥୁଲା ତସକେ, ସମଝୀ ନହୀଂ ପର ଉସ ଥୁଲେ। ବହୁତ ଜନକର ଡେଥ ଭୀ ଆଈ ଥିଲା ବିମାରୀ ରେ। ତରହେ ଲୋଗେ ଇସ ସାଲ କରଲେ ଅଚ୍ଛା ନହୀଂ ଥିଲା। ଇସ ସାଲ କୋ ଯାଦ କରଲେ ବସ ସବକୋ ଇତା ଯାଦ ଆଉଠ ହୁଆ। ତୋ ବସ।